Epɛ dɛ ekyekyer wo mpaboa a, odzi kan ͻwͻ dɛ ehyɛ mpaboa no na edze ahoma a wͻdze kyekyer no duadua mpaboa no mu bn no mu ma odur sor. Afei, ɛdze wo nsa ebien nyinaaa suo ahoma no mu. Kor biara kitsa ahoma kor mu. Edze kor bra kor mu dɛmara kɛpem dɛ ebͻtwe mu ma esi pͻw yie. eyɛ no dɛm a mpaboa no ne nsanee no ͻbɛyɛ dzen. ibotum ahyɛ no yie.